मै कम से कम रात समय छः घंटा सिंदो हालांकि यूको सामान्य तौर पर इंसान तै कम से कम सात से नौ घंटा की नींद लीण चैंद। किलैकी यो से हमर शरीर और मस्तिष्क च वेक रिकवरी वे जांदी। दिनभर ऊर्जा च सक्रिय च ऊ बणै रै सकदी।